сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл қырық алтыншы эпизод
бүгін біз бенджамин франклиннің тиімділік ережелерімен танысамыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
сәлем барлықтарыңызға
тамаша жыл подкастына қош келдіңіздер
егер менің подкастымды бірінші рет тыңдап отырсаңыз онда мені тыңдап көруді шешкеніңізге үлкен рахмет
біз тамаша жылдықтар біздің отбасымыздың мүшелері күннен күнге өсіп көбейіп келе жатыр
бұл сондай тамаша
сондықтан осы жерде бұрыннан бері мені тыңдап және оны өзінің достарына жақындарына барлық таныстарына ұсынып айтып жүрген барлықтарыңызға үлкен үлкен рахмет
сонымен бүгінгі подкастты бастайық
егер де бенджамин франклиннің автобиографиясын оқымаған болсақ онда ойлар едік сонау екі жүз жыл бұрын өмір сүрген адамның тиімділік ережелерін қазіргі өмірге алып келіп ол туралы талқылаудың қандай қажеті бар деп
шынымен де қазір жиырма бірінші ғасыр өмір басқа
алайда ол кісінің істеген істеріне қарап таңғалып бас шайқаудан басқа амал жоқ
себебі ол кісі тек қана америка құрама штаттарын негізін салушы кісілердің бірі болумен ғана қоймай
яғни ол кісі алғашқы конституцияны жазған алғаш рет тәуелсіздік туралы декларацияға қол қойған адамдардың бірі
сонымен қатар ол ғалым болған ол физик ол географ ол гольфстримнің картасын жасаған
ол ең алғашқылардың бірі болып америкадаға қоғамдық кітапхананы ашқан
филадельфия академиясын жасаған құрған ашқан
ол жазушы болған
ол кітаптар шығаратын баспагер болған әлде баспашы дейміз бе
ол музыкант болған және тағы
соншама бір адамның соншама істе соншама салада жетістікке жетуіне не себеп болды
әлде ол кісі сиқыршы ма екен
осы сұрақтар мазалап бүгін біз бенджамин франклиннің тиімділік ережелерімен танысып көрейік
ол кісінің де дәл біз сияқты жиырма төрт сағат уақыты болған
ол кісі де ұйықтаған тамақ ішкен
сол жиырма төрт сағатты ол кісі қалай қолданды екен
бенджамин франклин өзін өзі ұйымдастыруы мен дисциплананың маңыздылығын білген және оны өз өмірінде өте қатты қолдана да білген
ол кісі әрқашан өзіне және де өзгелерге пайда әкелетін істермен ғана айналысуға тырысқан және оны өзінің өмірлік бір философиясына айналдырған десе де болады
ол кісінің келесі бір сөзі тіпті адамның жүрегін ауыртып шошытып та жібереді
ол кісі айтады көп адамдар жиырма бес жасында өзінің өмір сүруін тоқтатады
ал қабірге тек жетпіс бес жасында бірақ жетеді деп
шынымен де ойландырып толғандырып жібереді иә
кейде біздер өмірімізде маңызсыз маңызы жоқ істермен әйтеуір бір жүрген жүрістермен де толтырып жатамыз
ал ол шынымен де сапалы уақыт па
ал бенджамин франклиннің уақытына қарасақ ол кісінің жылдарын айларын сағаты секундтарына дейін тіпті пайдалы іспен өткізгені көрініп отыр
өйткені соншама салада бір адамның жиырма төрт сағат берілген уақытта қол жеткізуі сондай адам сенгісіз болып көрінеді
енді сол адам сенгісіз оқиғаларды бенджамин франклин күнделікті өміріне қалай енгізген екен
дұрыстап тұрып қарайық тағы да бір рет
ең бірінші және негізгі қағидасы ол кісі уақыттың қаншалықты маңызды және де қайтып келмейтін ресурс екенін түсінген
өтіп кеткен уақытты ешқашан қайтарып ала алмаймыз
біздің барлығымыз әртүрлі болсақ та біздің қолымызда бірдей ресурс бар ол уақыт
яғни бүгінгі күнге берілген уақыт
мүмкін жалпы уақыт көлемі әртүрлі болуы мүмкін
алайда егер бір күн өмір сүрсек сол бір күн бәрімізге бірдей берілген
ол айтады өмірді жақсы көресің бе
онда уақытыңды босқа жіберме
өйткені өмір уақыттан құралған деп
бәрімізге бірдей сағаттар секундтар қазір өтіп жатса да қаншалықты біз оны тиімді және сапалы қолданып жатырмыз
сол сапалылықты арттыру үшін франклин өзінің өміріне бірнеше ережелер енгізген
ол негізі жалпы бенджамин франклиннің өзінің өмірлік ізденістерінен туындаған
өмірінің басында ол кісі көп ойланған
бенджамин франклин болашақта қандай адам болу керек
яғни оның адамдық образы қандай болу керек деп
сөйтіп ойлана толғана келе ол өзінің моральдық жағынан толық жетілген идеалды адам болғысы келетіндігін көрген
және сол идеалды моральдық жағына жетілген адамға айналу үшін жиырма жасында тізім жасаған
ол тізім соған жеткізетін он үш қағидам деп айтқан
ол қағидаға түрлі принциптер енеді
мәселен қанағаттану яғни тойғанша тамақ ішпеу және өліп мас болғанша ішпеу
екінші үндемеу
өзіңе және басқаларға пайда келсе ғана сөйлеу
ал бос әңгімелерден бас тарту
үшінші әр нәрседегі тәртіп
әрбір заттың өзінің орны болу керек және әрбір іске соған ғана берілген уақыт болу керек
шешім қабылдау
тек қана істеу керек заттарынды ғана істеймін деп шеш
ал шешсең онда ол затты сылтауратпай істе
сонымен бірге әр нәрсені үнемдеу
өзіңе және де басқаларға пайда әкелетін шығындарды ғана жаса
бостан бос шығынданба
әділеттілік шынайылық еңбекқорлыққа байланысты қағидалар бар
олардың барлығын қоссақ он үш қағида қосылады
а ол сол он үш қағиданы ол өзінің идеалды адам нұсқасына алып келетін философиялық принциптері деп санаған
франклин әрине осы жерде тоқтамаған
ол білген осы қағидаттардың барлығына енем мен осындай боламын десе ол арманның ешқашан орындалмайтынын түсінген
сондықтан ол өзінің бір дәптер бастаған
ол дәптер он үш беттен тұрған
және әрбір бетте сол өзінің айтқан он үш философиясын жазған
және әрбір бетте ол горизонталды жағынан өзінің он үш философиялық принциптерін және де вертикалды бөлігінен жеті күнді белгілеген
яғни дүйсенбіден жексенбіге дейін
сөйтіп әрбір аптасын яғни әрбір бетін белгілі бір өзінің айтқан қағидаларының біріне арнаған
біріншіден басталады мысалға үнемдеу
осы аптаны үнемдеуге арнаған
келесі аптасында әділетті болуға өзінің істерін әділетті жасалып жатқандығын тексерген және өзін соған жұмылдырған
ал басқа істер жаңағы қалған он екі принциптерін қалай орындалса жаңағы уақыт бойынша белгілеп отырған
және күннің соңында қайсы принципінің бұзылғанын және қайсы принципінің орындалғанын жұлдызша қою арқылы белгілеп отырған
және өз өзіне есеп берген
сонда көретініміз бенджамин франклин өзінің алдына үлкен моральдық жетілген идеалды тұлға деген сондай абстрактты мақсаттың өзін ұсақ ұсақ бөлшектерге бөліп
оны майдалап әрбір аптаға бөліп және әрбір аптада өзіне қажетті бір қасиетті бойына сіңіре отырып қалған қасиеттерді бірге ала жүрген
сол арқылы ол өзінің сол адам болуға деген ықтималдылығын болу ықтималдылығын арттырған
келесі бенджамин франклин әрқашан өзінің күнін жоспарлаған
подкасттарымыздың басында ол кісінің мына бір цитатасын келтірген болатынмын
ерте тұрған адам бай бақуатты әрі оның дені сау болады деп
және жаңа тағы бір айтқан бір қағидаларының бірінде болған
әрбір заттың өз орны болу керек және әрбір іске берілген арнайы уақыт та болу керек деп
сондықтан бенджамин франклин уақыттың қадірін түсіне отырып жоспарлауды ең маңызды бір пунктардың біріне айналдырған
ол әдетте сағат бесте оянған және сағат бестен сегізге дейінгі уақытын ммм осы өзінің рухани дамуына және күнін жоспарлауға таңғы асын ішуге ғана жұмсаған
және сол жіберілген уақыт үшін ол ешқашан өкінбеген
өйткені сол уақыт оған барынша пайдалы барынша мәнді өмір сүруіне әсер еткен
кеш тұрған адам өзінің күні бойы істеу керек ісін әзер әзер бітіру үшін күні бойы жүгіруі керек деп айтқан
яғни таңертең ғана сәл пәл жоспарлау оның өміріне сондай үлкен пайдасын тигізетіне ол көзін жеткізген
таңғы бесте оянған кезде бенджамин франклин алдына бір сұрақты қойған және оны күнделігіне міндетті түрде жазған
бүгін мен не істеуім керек
және сол істердің барлығын жазып таңғы асын біткеннен кейін сағат сегізде ол бүкіл жұмысын бастауға дайын болған
ол оның күнделікті таңертең істейтін ісі
ол тісін жуған сияқты бетін жуған сияқты осы жоспардың жасаумен бастайды
және кейбір адамдарға басында мүмкін қызықты болар біраз уақыттан кейін ішпыстырарлық болуы да мүмкін
алайда осы бір ішпыстырарлық күнделікті істеліп отырған іс оның бүкіл өмірлік жетістікке жетуіне әсер еткен
франклин бір ескертетініміз осымен тоқтап қоймаған
оның кешкі ритуалдары да болған
кешке жақын бүгін мен қандай жақсы айналыстым деген сұрағы болған
және ұйықтардың алдында осы сұраққа жауап беріп өзінің алдында есеп берген
міне осындай кішкентай ғана қағидалар
сонда байқайтынымыз франклин өзінің қандай адам болғысы келетіндігін белгілеген
және сол үлкен абстрактты принцептерінің барлығын қағазға түсіргеннен кейін әрбір күнін әрбір аптасын әрбір айын сол мақсаттарды орындауға жұмсаған
және сол мақсаттарды орындау барысында әрқашан жоспар болған
және жоспар әрбір күнге жасалған
әрбір күні таңертен сол істерді белгілеген
және кешке жақын өзіне сол істерді жасағаны туралы есеп берген
сол арқылы өзінің алдына мақсат қойған адамның әрқашан жетістікке жететіндігін көре аламыз
егер де сізге осыдан кейін бенджамин франклинның өмірі қызықты болса немесе оның тиімділік ережелерімен одан сайын танысқыңыз келсе онда ол кісінің өзінің қолымен жазылған автобиографиясын оқуға кеңес беремін
алайда бұл автобиография оның бүкіл өмірін қамтымайды тек қана бір бөлігін алғашқы бөлігін
мың жеті жүз елу жетінші жылға дейінгі өмірін көрсетеді
соңына дейін жетпеген
ііі сонымен қатар бенджамин франклин туралы жазылған уолтер айзексінің бенджамин франклиннің биографиясы деген де кітап бар
ааа менің ойымша ол кісі өзінің қолымен жазылған автобиографиясы қызық
және де онда оқиғалар адамды ыыы ынталандыратын және өмірін өзгертетіндей деп кітап деп ойлаймын
сондықтан міндетті түрде ыыы егер де оқымасаңыз онда оқып шығыңыз
менің осы екі кітапқа да талшын нүкте ком сайтында сіздерге сілтеме қалдырып кетемін
сол жерден көшіріп алсаңыздар әрқашан болады
кітапты сайттағы осы эпизодқа арналған қырық алтыншы эпизодқа арналған посттан таба аласыздар
тыңдағандарыңызға рахмет
келесі кездескенше
тағы да әдеттегідей сіздерге айтатыным егер де менің осы подкастымды веб браузерден немесе вконтакте желісінен тыңдап отырсаңыз онда дәл қазір жүгіріп барып плэймаркеттен немесе аплстордан подкаст деген қосымшаны көшіріп алыңыз
кез келген подкаст деген қосымшаны
ішінен тамаша жыл деп іздеңіз
подкаст қосымшасының ішінен иә
содан кейін тауып алыңыз мені
сол жерден подписаться сабскрайб деген батырманы басып менің эпизодтарымды бірінші болып тыңдауға мүмкіндік алыңыздар
сол арқылы ешқандай эпизодты жіберіп алмайсыз
сонымен қатар мен қазір вконтакте фейсбук және инстаграмда тамаша жыл атымен тіркелгенмін
байланыста болайық
ұмтыла бер арманыңа
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла